Nahan ii ndiu ndio ni cava sivɨ comida cajii ca nahan in yuxo cachi maan yindio aceite ca ra jio ra caa uian manteca poco poquito ian ca jeen nuun jiara chi yio cuu ndu tuhun ian ra cachi mee ndio cuenda cuu ndio cuehe yivɨ yenahan sivɨ cuehen can nduu nuun enfermedad a te ndioo yeie cua nduju cu juera chi a chucue na yee chucue yuehra chi na cono jini yee ndioo cundehe ndo nuun naan yee io nutritivo cujuete a chi ndioo cuehe cani ndivɨ quimico yee ji ndejio ndecuho ndeho jandivɨ io cuehe cancer io cuehe ndivɨ dibete io cuehe presin in ya ndu tuhun an ndivɨ meen ndoo yuhu ndo yunde guenda cachi mee yu cunumi nda ra te ndio ja cachi me ra ne.